أول شي تغسل الأرز بالماء لين ما يصير الماء صافي، بعدين تحط كمية مناسبة من الماء في قدر وتتركه يغلي، لمن يبدا الماء يغلي تضيف الأرز تخليه على نار هادية لمدة عشرين دقيقة، بعد ما ينضج الأرز طفي النار وغطي القجر وخله يرتاح لمجة خمس دقايق قبل التقديم.